﻿Futo wu sholom ra fushi kamar futo wa sholom ko kar lashina alaw moo kan shan ya ture quali bugno shiga shadgo wa sha fuk ami kama nike ami tie ka rugsho ti anɗo ma rugujigo fulful ta ilirun ti kwi fulful ma ilina ti kwi kan shadu wu sholomi kan shubun ti kwi kan fuɗina ma ɓeɗigo kan shvo shiki kama ɓanigo ma beɗom ka lasuron mandi ka rugushuna kama rugshuna kan shubum mandi raye. kama shokon kan kan futina ti sooje ta pishan mo yiiji paron omo ma patigon ta ami kaujo sholomishi tinkrin paton tiye fuɗina ma fuɗiko shobo shike an doki patina paton madi ammi shobo shiki patina ma shobugo shiki in wasishina sholomn ishina imo shi mini yiiji futo sholomn shi fishi kan she sooje